حوالي حداشر بلد وهن فرنسه و ايطاليا و سويسره و تنزانيا و كينيا <hesitation> و اثيوبيا و اريتريا و مصر و قطر و تركيا و رواندا.